אֶל-מְהַארַה לִיּ כַּנְתַמַנָּא תֻּקוּן עַנְדִי, הִיָּא אֶל-עַזְף עַל אַלָּה מוּסִיקִיָּה, בְּחוּסוּס אֶל-כִּמָּאנְגָּ'ה. כַּיַּעְגְּבּנִי בְּזַבַּא כִיפַאש אֶל-מוּסִיקָה כַּתַּעְבְּר עַל אֶל-מֻשְׁעָרוּת בְּלָא כָּלָם. בְּחַאיט נִתְעַלַּםְּהָ בְּשַׁא נִתְעַבְּר עַל דַּאקְשִי לִיּ פִי-קַלְבִּי, וּרֻבַּמָּא חַתּ נְאַלְף שִׁי לַחְן חַאֻס בִּיָּא.